Lelix teto anaba naa okpaa oven ọ, daa donure afofone. Seree bhoro ibhen deto hoborayen ja hibha ivaa, anum felix atete anaba naa okpaa oven o bhaa donunwe sa ebibii see bhoro re asaa bha sa rokpokpoi, enang ibhen hobhora yen ja hiyubha hivao nzia asaa bha saa kpoe aru saa hara bho paa igo aharara ara hozobha bhonyi unwe mma baa re ora hotom kwa nna, asi bha fofone bha kua nta bha donunwe saa, sa ebibii ma ni, hoten kwe saadam ozuma aguro osom esane sa kwa nang hotom kwara bha refane havạạ, oja hotom kwe re esasa mo hama yunaa anum saa vaa hotom kwe re ara hotom zaa noo bho somarethem nto kwa fofone baam saa abemenei nsaa mma obee ara ete obee ara ruso zoi, nto joro refe bho, fofone baam bhara esasa bhanyi fosazoi and, kwa nani araa euurere ajum ara rofem odemene nta nang zeng noo refe bho fofone baam saa bha horabha Ora hesasa asum nko o oja anumene ngba nang rofem bhe toma a fofone baam anio ora nta aotam aadoo horah. Asi hotom ikwe hozazere, hozerazeere bha reto so ja, agwo araa okpaa oven, saa piri o egbee ja kura sasee, maa kpaa oven faa ma nio and egbee ja piri a piri maa kuba kpaa oven re saa kuba jer bho obukpo saa bhoro kura zaara ataa fofone baa ne re, ayaa taa raroi gura raa hisee asuu re aayeng tara gwa gwane agwagwanne agwenana ofi taa bha oven faa aguro akuba jer bhobu kpo re, uyina taa hura yeng nang hothere ara fofone baam noo bee ara bheve bee tharao ma bhe ku bha oven hokpạạ o, bhoven a yumeto araa aharaito o, saa hara ito bha remon oso voi afaa hoithere kura ka taa ro, egbe ja kwa haraito bha remon re saa faa bhoven fa kwan taa, bhoven ikpunizuma foo naang hiyubha hitaa re, ora hrowo naa kwere ozamo onoo sokubho nane hothere onyi saara hito ahara hamafaa, saa faa remon saa mo ku taa ronyio, saa faa remon see re ayima saa hoowoone kwa kuba, nene ora nta olom aodoo hora, ora otom a zizii refane anedro ozama ora fofone ado kubo etaa bho Refe osumeaane ekubwe bhone o nzia ara gwa gwane azami zami aran bha refero. Bha hotam kwem ani arantaa re, ho zereazere ozama a peri a piri ma kubha naa egbe gbee ja saa yina, mara saa see ara nta fọfone baam bha jer bhoven bha bhoro bhavaa inwe bho saa bho kpokoro aka jobheree. Egbee ja kubha jobhere re akara humo rasee unwe sa rokạrạkạ ro ma ja aro gwagwane gwen ojeraje bha ohara, nta saa haabha re ara anum saa habhaa ekperee nhumo nfi gwagwa gwen ne efi saa me nạng ozaa nta oro ma habha ekperee mani aja ojeraje bha ohora saa nyeng nro bha ohora ho jer nhabha gwe hebikii hekperee han jero nto ro zạạ oro bha ohora hojero egbee dudu so jero atare nsang habha gwe hekpere and ara nta haraa hotom kwe re nta daa hozeree ora egbe ja ra jero abhoro mạạ tạạ gwagwane aaro jer bho re maa mamu na see saa kubha zeng azora na zoona gwagwane aagwen ne saa hoo bha okpokoro aagwe akubha jo bheree akubha jobheree gwo rạạ bha ohora hojer asuma asum bhaoboo aro ajera nio ajera nio egbee ja saa kubha jere moso ra tạạ ora gwagwa gwe osoo yeng nta kubha zeng ahiire rose unwe aasa bha obho aakwe bha muu nwe nene ora ta nun na naa